Ok, kalaro ag sang ta buruno tameluk am, no tung e komo n ri kilo songo au si me nau le lovongai, na nem po no, no ol, kete kau au e meterang kasing, kamem rina, a ri vap kio, kio, ag asan ta lenginang na ta nginia. So, nei komiuniti no roron ani rivap asuang ta keve taun aungos, no take part, no ol si. si wok ani wi wok lik irina, palpal i sele i arang kalkalit, na nem po, no, no, igenen buk ani ri nai komiuniti. Kolo, na ta pasal ta akalit tapai, pasin i bot rei sikul, na me lo ol malolo puk. Au, no, no, na me la pangangai ta, e, itoiton ani rinat ta selen, mengen ane rinat ta, ta laulauan inai rina, kimas nas ani to inai rina nang to itaun ke kolo maiten. So <hesitation> ki mas, si nas ani ri selen i nei rina. Taun ke kolo lau modot ni ki la sang polek na, na keve laulauan i taun aino. Aino koto togon a angsang, koto togon a pasin i nas ani manganu, pasin i sasagi using ri bil i nei rina aino koto ol e rina. Taun ang kila akau imem, nei kamem polpolok alak, nem la arai ta mang ke laulauan i aino kolo kovek, kolo kovek si bil asuang ke ta, malangas tanginang na akalkalit na keve kain laulauan si ring si ri vap posok kolo buat nei rina. Nas ani pasin i no duk i mani, pasin i angsang kolo kovek. Ku pasal le rina alak ane lairip, nei uten si kem ta mang ring e lairip, kuo <hesitation> kuo nap si ku angan, ku angan ku buat si saka metetokosiangan ku angan. Si taun ke, kulo nas ta kulo buat simang ring parik kila anguan songo nim ta tau, Kio songo ua ta taum, tasim sikei a selen i sasagi anim, selen i atotogon anim, ani ri vap kolo kovek. Ko magus lava luai. Pasin polpolok i taun ke kapa, noto longong le si ri papa anangan, kita antok ta <hesitation> taun kito lo, ri aina kito lo tutusan, kio gulang kuvul lak. Lomlomon i buk ani aina, lomlomon i buk ani tauan ko to kovek. kian la vap lava na parik ki ta togon a ri maiten. Kana polpolok i taun ke kala sasakol. Val lenginang nata mengen katala sasakol si pasin i ri nas tanginang, i ri laulauan ko pasal le si ring si ri vap posok, nas ani ri bil tanginang i taun ke. Taun ke kulo pasal, kulo buk angan mete ri lu, kulo sabonai ta parik kia angkuai si ki sasagi anim <noise> parik kia angkuai si ki ali pok anim, parik kia angkuai si ki sa so keve bil ke ki lo paliu, kilo duk, kila serei ta pasin i tab suai mete takaman. Kolo buat neikitung. Tab lomlomonai ni tasim, taum, na ang raung kolo laba si kulenusa ke si kara kain laulauan ke. Ko mang sikei a kain laulauan nei rina, nei rina lovongai asuang ke ta, <noise> ri nat kio lau manas ani ria si gule ni asuang ta school fee asian akalit, ko nas ni hard. Ria kio ol pok nei rina, taun kio ang raung, ri natlik kio polok alak kio tere ta ang raung, kio tere ta <hesitation> laulauan rikek, kio tere ta vil arikek ani rina, ani ani lu, kilo gule na tamaria, tasiria si kita la raung iria. Kio polok alak nei mamaralan, kilo asereai ani to rikek kana vang si taun ke. So, taun kio, kolo hard si bil asukang ke ta itoiton ani ria pok. Kan ta van, a lau tanginang ko buk ane kulenusa, ko hard lik using, ko hard si side asukang ke ta parik ka, selen lava parik ka ro ane rina. So nau akorong, no nas ni ol no mengen aro ri nat. No songo akuvul ri nat. No antok, ri nat, ko duk i wuak nei rina. Tara mas lomlomon aro, tara mas luk suai ni, luk suai ni keve kain lomlomon rikek ang, keve lomlomonai si vil arikek ani mang tasira nei rina, nei community, vil arikek ani mang anu, pasin i ang totogon. Tara taraim na tara involve ira si wuak duk i nei rina asuang ke ta tara abis lu, tara maiak, tara lanim a vil ani matang. Matang singimem val matang ko igenen. Kan ta van no pasal ane voi, ane voi, ane voi, no igenen tangai ani uten, tangai ani ei, tangai ani moso, vil ani matang, sukal ani pok. Kuo kal ku angan. Lu, ei ko duk e rina. Asukang ta namem le kulenusa, kio <hesitation> kio togon lomlomon tatamem ta nempo vap wuak lu. Nempo bis a lu, nem po vil a kainkain, balain, ki wuak, ki pulim a palpal ina, ki tak a palpal ina, ki Kio pito pito na vap i kulenusa ang singimem, kainkain selen i lu, <noise> keve, no togon a mang ke kakai e kulenusa, kulenusa e naitab. Ke taun no kuli mangal ani mang sikei a kakai, kakai michael lik. Igenen ang kata polok, ko, kana selen i pito pito nei rina ko laba arikek luai. Ko nap si ka luk a tongong, keve ei inei uten ang. Tongong ko tongong ko ei kit, ko lok. Tara nang toro uli gule ni senso si tangai ni palang asang si ke. Tongong ang nang ko luk ia, ko tangai aro ia, ko <hesitation> ko vil aro luai ni pukun ina na kolo abis a lu ang tatana. Man ku arai ni kana ke lu ko lu kit. Kio ke lu kit, kio tokos. Kio ol a taun lava luai. Kio, kio matan ke vap, kita, <noise> kita polpolok alak nei selen ke tamaria na ke ri naria kito akalit iria ta ke wuak a ti kari wuak asuang. Sikei a, polpolok i taun ke, pasin i misag ani ri wuak ani ri wuak kolo laba Selen i paip ani sikar rikek ke, na ri maiten duk kilo buat nei rina using a ri nat duk kio tab longong, kio tab auai nei, veri vap lava i rina nei selen i lotu. Kolo togon, e nei rina nemto togon a pongua na lotu tapai aino. Pongua palau a kubkuvulan ang, kubkuvulan i lotu. Nempo togon ri katolik, ri uc. Selen i wuak kuvul nei rina koto laba, sikei ri vap kilo wuak a maiten asuange ta <noise> kilo ang pilak asuang ta mang kubkuvulan akorong ria ki kun wuak kari wuak, mang kubkuvulan kari wuak. Kio antok ta kio angkasai, kio buk angkasai si, si pasin, si, si laulauan i araring nei rina. <hesitation> kilo togon a angkasai lava <noise> woiang kolo, kolo nas ni tapagal nei rina, kolo vil a tapagal a ri vap nei rina. Man ku arai ni anangan, na ku arai pok ani taun ke, kana ko, ko, lau maiten na kolo petekai Ko petekai luai ani mang palpal, using, man a ke laulauan ang <hesitation> au kalaro, <noise> na mengen pok tatag nei rina, kag selen i to nei rina. Kag selen i to nei rina, no kovek i togon ani ri maiten lava nei rina, using no mang sikei a igenen no kuli buk taraim ta lomlomonai, no asuang ta no arai ni laulauan i anangan ko ro ani to i taun ke nei rina. Nana kata kau iau, noto polok alak nei taun ang nemto kaveng lak ngerelo, nem to gulang lak, nemto aising kuvul nei makasim, nempo pasal ta bis tavun veri nat lava kito lo togon pang, ri nat lava i taun ke, keve kain, keve kain polpolokan voiang kana man ku tun, keve polpolokan kilo osongon si taun ke anangan parik nang kita osongon si keve kain polpolok asuang. Kita po ol, ol, ol tung si kila igenen lava le na kilo nas a aina na kilo nas a tauan nei kari to, au le, <noise> polpolok i taun ang vanang, nemta polok alak singina. Namemta polok alak si taun ang, <hesitation> Nemto gulang kuvul lak i nat lik, nem to suai ni ke tamamem, nempo taua ni paip, tokol, tokol kio, tokol ang nang, vua ang koto duk sikei parik kita allow imem si tokol. Ri nana parik kita mengen, parik kita ainak animem si kamem tokol ani vua. Namem to ke vap longong, nem to longong a ke tamamem so, taun namelo polok alaba, polpolokan asange, nolo arai pok ta, kolo, kolo petekai, kolo sasakul ani anu i aino. Kolo, kolo lau manas, kolo lau petekai asuang a, mang ke taun man na mengen ari nat i nei rina, no mengen iria ta, no mengen iria ta to i aino. No mengen iria ta laulauan i aino, no mengen iria ta, namem aino parik nemta togon a ke kain, ke kain avibisan kana milo avibis ta tana. Nemto longong. Man kulo mengen a mang sikei a nat asange si taun ke ta, kan pakangai nim o kan vil a mang sikei a bil anim, nginlak nang ka sui pok ua ta man ka wuak a wuak ke anim, nei, a ku vil sa ania o ku samui ia ta sa or ku saka, ku saka Ku samui puk ania si man kan vil a bil asange wal kan lak a niu, o kan luk kut anim o kan kakap laman anim, nginlak nang ka sui pok ua ta, au man nan lak niu le, au le? O man nan kakap laman le, au le? Ka sui pok ua nang using, polpolok i taun ke vanang. Anangan nang nemto livuuk ani ri nat lava, nemto livuk ani ri vap lava, namem mas mengen ani, ki mas mengen ani man ki asok imem, namem mas lonong using nempo livuk ta ki saup imem, ki nal imem, nginlak nemla tangis. Au, man nem, ki nal imem si bot, parik ka mang sikei a bil, parik ka, parik ka tamamem a ri namem parik ka angkuai si ki bat animem using, laulauan ang i bot ko parik ka laulauan ro, ko laulauan rikek, nang, asuang a nemto livuk arikek luai si taun ang na nemto longong, nemto togon a suai. Nem maiak kuvul, taun i malmalang, nem malmalang, nempo tiring kariu, ri nat lik ki mas pasal, ki bis a tavun, ki apuang ia, nem ding a kulit i tavun. Nem pagal ia nei liuan imem. Ko togon a <hesitation> mang petau ane no, nei liuan au e mung, nei rina. Nempo teng muli o nempo pagal a, nempo pagal, a tavun ang nei liuan imem aungos, namem aungos nei rina ang nginlak nem angan ia si taun i malmalang vanang. Au, anangan kuto ari ni teteng akorong si sait i malmalang, kuo arai ta ki amoi a noria, ki malmalang si kundu, kariu, parik nang kita malmalang si kana ke bil tanginang ke, mang ke taun ki lo play a, kilo, kilo malmalang mete music i taun ke, taun tanginang. <noise> malmalang, ki alal, ki maus aro luai, na kamus i malmalang nem po luk a ri maus, neman po asinong iria nei lu. Nemto longong vanang si taun ang, ok <hesitation> taun, ku lo arai ni taun ke, asuang ta, taun ang nala kamus le nei akalit, namela ol e rina Parik kita luk iau asian continue ani akalkalit. Ainoai i taun nata me ol e rina, no maramarak arikek luai ani ol nei kag rina using nata la sang polek kag rina si poisan a matas si laulauan i akalkalit luk iau anewang, anewang, anewang, au, nala sang polek, taun ang nan la ol e rina, no ol e rina, no arai ta no duk arikek i wuak nei rina, ko duk arikek i wuak anig nei rina. Maiak, pakangai ni ri lapun, pakangai ni ri aina lapun nei rina. Laulauan i wuak ang ko, kun keve selen, keve selen enei rina vala laba arikek, ko, ko duk arikek. Au le no maiak, no pasal ta maiak no kalip a vul. Mang sikei a taun, mang kande kala mat au, kila pagpagal, pagpagal nei nei rina. Nau ki arai nig nei rina ta no mang sikei a igenen, no no nap si na pakangai ni nei rina, no tung ainoai si mang ke wuak, mang ke pagpagal i wuak community o aisog, no nas ni tung aino. Au mang sikei a kande kala mat Na kila pagal, ko togon a laulauan i ang pagal nei rina. Vap si maiak ani matmat, vap si tangai ani kut, ko togon a mang petau si pasal ta gule ni vongo, pasal ta gule ni, ol nei rina si arai ani pal i seserei, <hesitation> ri aina ta pasal ta luk ani pok e matang, ngaun, matan angan nang. Matmat ko bil lava luai nei rina. Au, nau using nolo uli igenen pius ani maiak, kila antok ta, kila angtokai nei rina ke vap lava ang ta, tara pilak vanang a isigelik tab ausai sige, nia vanang ka pasal ve, nia vanang ka pasal ve keve vap sige ane nei matang, e ane nei laman, ane nei laman tapai. Nau nang, dal suai ni vul, keve sitiring, keve pok lik kuli kati a, kuli vul, nem la saung nang. Nem la voko petau, poisan aungos a vul, koto potul, puat, palpalima nem la voko tautaum asiang. Mang sikei a maga, kana asan ta longori Namem kuvul nemta pasal ve nia. Nia vanang kata aiveven iau using ko nas ta no tanginang nei laman au kalip kuli vul using a duk i taun, a miang i taun, no kuli buk maiak kuli kati na kati kila atung a fuel, bensin ania, nemla pasal ta maiak kuli na. Nemla kalip si, nem la kalip ko togon a neitab nang, kulenusa e kebkeb. Nemla voko, voko, voko, voko asiang, nem taraim ta asisiangai asiang sikei nempo tak a ngono ien lik, tak ngono ien lik, matarangai, siaul, nempo taraim ta kove, kove. Kove ko kain, ko kain selen i, i maiak. Ku vil a pan i niu ang a ku pis a pan i niu ang si kam angus. Angus ko asan i sitiring le na ku asiang a iat ang nang na ku alum ia. Na taun ku alum asiang ia, kan lum asiang ane kebkeb vanang, iat ang kon lo ol ane kebkeb au, kam sitiring ang konlo ol e pangkul, au ien vanang kolo angan kam sitiring using iat ang nang kio asinong ia ko pakangai ta alum asiang ani kam sitiring ane kebkeb ang. Au, nem la voko asiang, voko asiang, nemla liu a neitab. Ko kulenusa lik luai, io <noise> na atin lik ang nang man ka tung e rina si ulen tanginang, man ka ulen tanginang vanang, atin lik ang vanang ko aut. Na man ka aut nang, ka aut aro luai. Sitiring ko kudik, sitiring ko vunga, kuo atung a pongua na kaul singina, potul, potul a kaul singina, nginlak nang, aungos ka kit nang a kuo tak alak a ien ang nei kati o kam vul. Nemla pasiang, nemla pasiang ko lau malu, ko lau utautakan lik neman lo voko kuli keve vul ang. Nempo taraim luai, nempo buk luai ta nem mas togon ani ien. <noise> Aut ang kan po van, nem po pasiang, nem an po tak le na pongua, potul, puat, palpalima. Kolo but animem nang, nempo sip alak pok ane rina <hesitation> au, nem me po palak pok ane pangkul ngerelo, nem mepo mun tapai ani, <hesitation> ani aum si but. <hesitation> Au Teneivauk pok namempo angoan agusa, agusa. Namempo angoan atokngai ta namempo tak le na mang pongua, mang potul. Malu ang kolo tung puk, kolo but imemtul, nemtul me po sip alak pok ane si kulenusa ke, nemtul me po akolkolemai euringang. Akolkolemai, akolkolemai pasa pasal kala tenei ias, kala ngelik, nemlo buk angan. Mantab nem ta teng le na mang poisa na pok lik, keve vuk ngavia kolo na ke vuk tapiok kita usausa ia animem. Kala kamus, kala ngelik animem, nemla voko anananap alak pok. Ko ring vunga nang <hesitation> siem, siem an voko alak pok ane lai. Nemta pasal using aut ane kebkeb luai. Nemela voko alak, voko alak, nala bien a mang sikei a, mang sikei a ien lik kuli sitiring, sitiring lava luai, angus lava luai. Nala bien ia, nala asuai nia, nolo titiai, nolo titiai alak. Titiai alak ko kain maiak nang si tak ani ri konemekul. La kamus, nemela angoan titiai, titiai alak, alak. Angus ang nang koto aulitai si <hesitation> si nem, si <hesitation> lolovut i, si vul ang. Si taun nolo bil si kag tak akorosai ni kag angus, ni kag sitiring, kala luk iau nang, konemekul ang. Kala luk a sitiring ang kala kit, kit, kit kolo pisu si palpal i vul ang kala tatok <hesitation> kala tatok a sitiring ang au nala alum kag oso. Nala lum kag oso nala kovek luai i oso asi kag kalip alak, nala itong ta na kalip alak ta sa. Na sulai ni ngono kunga na me la kalip alak a, na kalip alak a vul ang ta ngono kunga. Ko vuk pangau lava luai lak sian, sian buat e mang palpal e nona i, i kulenusa ang i, i lai. Kalip, kalip, kalip, alak, alak, alak namela buat, kala asuang ta kala taun lava luai nig wuak si kalip alak sikei nala mamal aungos. Kag petau nang kito kalip ve nau, kila, kila suai ani, kila using alak a aut sige. Kila using alak a aut, kila, kila arai tapai nig si alum ani oso ang, parik kila anguan lomlomon tatag, parik kila nguan lomlomon alava luai tatag, kila antok, "ago nia, nia akorong ka gule selen ania si palak. Ko, ko igenen tanginang, a ko tetek a ko kolo alum kana oso". Koro nau nala kalip, nolo ngorem pok iau akorong, na nolo, nolo magus lenginang ta pua man a mang sikei a vuk malu lik ka buat or mang sikei a <hesitation> vuk to kan la bangun nei laman ke nang, nginlak na lum au na saka kalip vang sio kovek i oso ang. Na dual, dual, dual alak nan la buat si mang, mang kakai ngerelo ang, kala alis iau vanang ta oso, vuk oso kudik lik palau, parik ka vunga luai, namela kalip. Kalip, kalip nei vul nang leninang nang, ko togon ri ien lava nang, ri atin duk, kolo mas sangauli, sangauli na sikei, sangauli na pongua, sangauli na potul i, i, ien ko lenginang kolo siang nei kag vul. <noise> kamus nem